Pos ogañu, en esti momentu dela mi vida prefieru de dil en serviciu púbricu, cenzillzmenti porque es una horma de hazel gavilla, de dal con genti que quiciás que no aigas conocíu nunca o con genti que conocis peru ai tiempu que no ves. Assina el viagi es abondu más prazenteru que dil ahilau i aginau col cochi i pendienti del tráficu i precupau de no vel anguna cosa. Amus, que lo tengu polo craru.